ཐ་ང་གི་ནོསམ་སྟོང་དེ་གཅིག་ཆེ་ལབ་གུ་ན་ཐ་ཐིང་རོ་ཐ་ཁ་ཡ་ལབ་ཤེས་མེ་ཐ་རིང་རོ་ ཆམ་དེའི་ཁའང་བསྡེོ་། ཐ་རིང་ང་སེམས་ཕམ་དེ་ཁ་མ་ལ་པོ་ཨིན་ང་གི་ལོབ་ད་ན་ང་གི་ཆརུ་གི་ང་ངཡམ་ཅི་ཁ་མ་ལ་པོ་ཨིན་། ཨོ་དི་ཕོའོ་ང་ཁ་མ་ལ་པོ་དེ་བི་གུམ་ཆི་དེ་བེན་ཀྱང་།